Mi ɓuri yikki mi laato mo faata boɗɗun e dow yimɓe ngam min ma goɗɗo wanna Yan faata boɗɗun, igga mi laato taagu mo fata boɗɗun ga ko miye.